कंघा बालन को सीधो करिबे के लाए एक सरल अउर यांत्रिक उपकरण है। जो बालन की सतह पे काम किरके ओको सुसंगठित अउर सव्यवस्थित बनात है। कंघा की मदद ते हम लोग उलझे भए बाल सुलझाए लेत है आसानी से। अगर कंघा ना होत तो अउज हुमाय लोगन के बाल ऐसे सव्यवस्थित नाही होत। कंघी के दांतन के बीच की दूरी बहुत महत्वपूर्ण होत है। काहे के मारे अगर दूरी कम हुईए तो बाल एक दम सीधे हुईए। अउर दूरी ज्यादा हुईए तो बाल फैले फैले हुईए। इके अलावा कंघी के सहिता से अगर हम लोग बाल काढ़त है। तो बालन में पानी अउर तेल की मात्रा बराबर रहत है। हालांकि कंघी हमारे बालन की स्थिति को स्थायी रूप से सही नाही करत है। लेकिन हम लोग टेम्परेरी के लाए ऐसे बाल सीधे कर सकत है। जा प्रक्रिया बालन में रक्त संचार कउ बढ़ावा देत है।